Mi jaenungavi, yaimba reta ramiñovi, ayaeo rupi, iñee rupi, jare oñoetu retavi, oñoetu reta vi oyokua vaera, jare iruye jaeko iku omboaja reta jete rupi, jayave oyokua imembi, ime oñoetara va